Steinunn Sigurðardóttir fagnar fimmtíu ára rithöfundaafmæli í ár af því tilefni verður heimildamyndin verksummerki sem fjallar um ævi hennar og störf myndina unnu Jón Egill Bergþórsson Arthúr Björgvin Bollason og Klara Helgadóttir titillinn verksummerki er sóttur í eina af ljóðabókum Steinunnar þeir gerðu þetta af svo mikill ást og alúð að mér fannst ekki minna til þess koma en

að hafa haldið það út í alla þessa áratugi að vera skrifandi manneskja og þá sérstaklega skrifandi kvenmaður því

það var miklu flóknara að halda út á ritvellinum þegar ég var að byrja nítján hundruð sextíu og níu heldur en núna Steinunn hlaut nýverið tilnefningu til íslensku bókmenntaverðlaunanna fyrir ljóðabókina

Vatnajökul sem ég kalla jökulinn minn fólk á Íslandi kallar jöklana gjarnan jökulinn sinn og þetta er

því þarna var ég í sveit í vestursýslunni horfði á hann þegar ég var að reka beljurnar þegar ég var krakki þessi táknmynd eilífðarinnar þetta eru minnar

skærustu minningar úr bernsku og þá leit hann allt öðru vísi út heldur en hann gerir núna

nú er hann orðinn miklu sorglegri sjón þín nálgun á starfið hefur hún breyst í áranna rás eða þetta á sama hátt það tók mig mörg ár að koma mér upp þeirri rútínu að vinna á morgnana að byrja á því og gera ekkert annað áður umfram allt ekki fara út á götu

umfram allt ekki fara út í búð umfram allt ekki banka og sparisjóði heldur byrja á þessu og svo var ég búin

þegar ég var búin beitir þú sjálf einhverjum aðferðum til að tryggja þitt

fengið að flæða það snýst aðallega um að hafa það sem leiðinlegast fara snemma að sofa á kvöldin ekki vera á útstáelsi jafnvel þótt ég fari ekki nema í matarboð og sé komin heim um

tólfleytið þá er það frekar erfiðari daginn eftir ekkert endilega því maður hafi verið of fullur

heldur bara vegna þess að maður var annars hugar kvöldið áður og ég get alveg tekið undir það sem Guðbergur Bergsson sagði þegar hann frétti að ég væri farin að skrifa

þá sagði hann jæja Steinunn ertu farin að skrifa skáldsögu þá getur þú slegið striki yfir líf þitt og það var nákvæmlega það sem ég gerði þetta er rosaleg spurning um einbeitingu og frá

mínum bæjardyrum að hafa þetta virkilega leiðinlegt og ég vinn hægt þannig að ég þarf að vinna á hverjum degi og ég geri það og ég er svo mikill

jólunum ef ég kemst upp með það morsekóðar og náttúruminjar gegna aðalhlutverki í sýningu Önnu Júlíu Friðbjörnsdóttur sem sjá

í Reykjavík og safnaðarheimili Neskirkju sýningin ber titilinn ég hef misst sjónar á þér verkið sem prýðir nefnist k með ósk um svar þar stafar ljósasería morsekóðuð skilaboð nöfn tveggja hvalategunda sem eru á válista íslenskra spendýra tengir svo yfir í Neskirkju þar sem önnur skilaboð bíða sýningargesta þetta eru ólíkir heimar sem mætast í loftskeytastöðinni þar sem er Náttúruminjasafnið heimur vísindanna og hér erum við meira á heimspekilegri nótum það eru ljós í gluggunum sem senda

merki

það eru tvö merki sem eru send annars vegar

ég hef misst sjónar á þér og svo er annað sem er f c tvö sem þýðir gefðu upp stöðu þína með sjónrænu merki svo eru töflur á veggjunum sem eru svar við þessu ákalli náttúran svarar ákallinu í langt stutt langt stutt hérna stendur n c ég er í hættu og þarfnast hjálpar tafarlaust þessar steintöflur gætu vísað í ýmislegt annað eins og

sem eru til hér er það náttúran sem hefur orðið já náttúran hefur orðið hér stendur það flæðir að í ensku handbókinni það hefur líka mikla skírskotun í Biblíuna þannig að við gætum

horft á þetta

húsdýragarðsins voru haldnir mögulega óvenjulegustu tónleikar ársins fyrr í vikunni þar fluttu geitur tónlist fyrir gesti en notuðu til þess svonefnda hringi sem við Listaháskóla Íslands höfðu komið fyrir á þeim en með þeim stýrðu geiturnar tónlist með hreyfingum sínum þetta er semsagt kúrsinn

sem er búið að vera þessa önnnina að velta upp spurningum hvernig er hægt að nota hreyfingu hreyfingu sem einhvers konar í tækni þeirra leið var að skoða

tækni í kringum sig og komið að borðinu eins og mannfólkið

eru að halda þessa tónleika í sjálfu kraft ímyndunaraflsins við erum að fanga

svo ég sletti

verkum sem þrýsta okkur fram siðferðislega eða búa búa til núning við iðnað eða hugmyndir við umhverfi ég

þýtt fyrir dýr ef þau fá tækifæri til að stýra umhverfinu í kringum sig tekið var við frjálsum framlögum á tónleikunum en geiturnar eru að safna sér fyrir klifurgrind þar sem frekar lítið við að vera fyrir

eiga framtíðina fyrir sér

þetta mjög gott fyrsta